Eeh za letry na zaho izaho mbola tsy ary nahita folera nitovy loko amin'ny any. Lokon'ny soabe zegny e. Mbola tsy ary hitako fôgna eky zegny.